Wato yan ʒha tsuwari ta umma raɓiɓa can ba furig ghi ta cinau ghani khin khiwai ghinkhin yani yabu wa zhisu ghi ca khiwi ca ɗi e wa ʒhaya sai wa <noise> falus a ndaka khiya cinau wu ndaka biya nu tsuwara ko ga ghani wa khin <hesitation> <noise> Lausir ko wa khin, timatir ko wakhin lthuna ghu khin ghi wu ndaka puC’usi ta kwa vulau ghani tsuwari ba wu Layi raɓiɓya na ghu khin ghi wu ndaka PuC’usi a un raɓiɓye ya kiya wu sau ghan we’e ghani wa kwa khin khiwi ma wi nepa sai wa hala nu gannaretonna sai wa PuC’usi wa ʒhi shivina wa lthayusi wa lthayiya wa ghi wu ndaka umma khin khiwi wi <noise> nepa sai wa hala nu ganretorna sai wa PuC’usi wa ʒhi shivina wa lthayusi wa lthayiya wa ghi wu ndaka umma khin khiwi wi nepa hyi biyiya can gwan we ba wu ndaka <noise> gyiC’usi we ba ɗin gha yni bu wu sini wu ndaka PuC’a ɗahyi mun can gwan we ba wu ndaka PuC’usi.